عيش حياة جديدا يعني توازن بين الجوانب المختلفه في الحياة، من الصحه النفسيه للجسديه و العلاقات الإجتماعيه و العمل، هو أنك تحس بالرضى الداخلي و تعيش بسلام مع نفسك و مع الآخرين، الحياة الجديدا مش معناها الرفاهيه الماديه برك، لا! هي في قدرتك على باش تلقى الفرح في البساطه و تحقق أهدافك بدون صغط و توتر و تعيش في راحه و سلام داخلي.